Nyowe mu myaka ikumi, nyine nk'ebintu nka bishatu, omumyaka ikumi, nooyenzire ntandikeho business yangye, naamara kugitandikaho nyombeke enju eyangye, kunkumara kwombeka enju eyangye, ekindi eki nooyenzire nk'okukora n'okuronda ekibanja nkombekamu enju, nkamanya heti nimbaasa kuba nyine ebintu ebikuumara, nkaronda abaana abatakwebaasa na n'efuuzi nkaba nimbareebereramu, nimbaheereza buri kimwe nk'ekindikumanya ekinkumanya nibeetaaga. Konka ahaanyima y'okubanza kukora nkamanya nimbaasa kubareeberera mbwenu. Nikyo nooyenzire kukora aha myaka ikumi.